Megye dzi dɛ dza ohia paa yɛ enyiwa kyɛn asowa. Ntsi emi dze ebien yi miriyi no mu kor a enyiwa na meyi.